देखो सा हुकम माणा एउ तो पानी हवा न तो मऊ कभी पनडूबी देखी कोनी। पऱ हाँ एक बार मऊ मारे परिवार वाला सथ पनडूबी देखबा गयो। वत देखिया का पनडूबी में वजगढ़ पंखा हवा जना टाइम वा ऊपर आवां तो और नीचा जावा तो पाछा पंखा चला।